ଖାଧ୍ଯା ସଂଗୀତା, କଳା ଏପନ୍ଗ, ରାତେ ନିର୍ଦୀ ମାଧ୍ଯମାର ସମ୍ରୁଦ୍ଧା, ଅଗତିଯାସା ଏବଂଗ ପରମ୍ପରା ସହିତା। ମେକ୍ସୀକ ଔର ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଵଧେଶୀ ଏବଂଗ ସ୍ପେନ୍ମିଯା ସଂସ୍କୃତି କା ଏକ ନିଯାରାମି ସ୍ଥଲ୍ମ। ଆଓ ପିଛ ପିଛ ଜାନୀ।